Ta ye chitií lo iyo <hesitation> ñama nka lo ika a ñama nka ino kuu yee <hesitation> lo ja'ai lo ja'ai ye koo niñu, ye ijlu, ye xe'yu, ye kueyu, ye ncho', ye lo chitií lo iyo kueni nka ika xi ye tortuga i'i livi ye chindaku.